ne tattano fockcho ɗock ƙan ii kan tatta no shine fomini fockcho dock don shii yasa, ɗiiji maɗuyu ɗiji ɗuyu fock fock ju kawan focƙƙi dock a yiji mandi fuck fackki ɗabam yiji fock pipero non shino shiyasa, nima fock pipero niwe koh yigeno ii walla yikonoi tamon shiyasa nima nidiyu fock piperoi dun siya fock pepiro tomon.